हां सही बात चि जब आजा जमाना मां सरा पति पत्नी सब नौकरि छिन कना। सब पैसा कमौण वला व्हेगिन। त तेमा हमते क्या चेंद, हमते एक टाइम चेंद, जेमा हम एक दूसरा दगड़ि आराम से बात करि सकन। और एक दूसरा दगड़ि आराम से रे सकन। त तेसे क्या व्हंद हमरु ज्वो जीवन चि। तेमा एक संतुलन ए जंद। हम खालि करियर का बारा मां नि स्वोचदन। हम अपणा परिवार का बारा मां भि स्वोचि सकदन। अगर हम यीं दिनचर्या पर चला त।